Sipas kaspa qhali karqani kallpay karqan wapu karqani, p'achakuynipis karqan munay kulur kulur p'achata churakurqani.

Llaqtayqa phuyun paqarin sinchitataq paraykun.